من أهم اللحظات لي كنت فيها محضوض هو أنني تلقيت واحد الفنان موسيقي مشهور عربي فواحد المكان وتلقيتو غير بالصدفة ولي هو ناصر الشما أحسن عازف عود في العالم العربي